Au nasi ka ndawi tahona sobun ka eda romo kuni aka rasa ka ndawin sa sobun de laon aka tolo ka aum mpori mpori made re au mpori mpori waura madu'u waura ma mpesa re ato fare fare waum mpesa re laon aka tolo ka ngemo kain kalete dua mbua reni ngemo ngemo ngemo na nggori ngemon de nggahi mu tiora sia doho bune mpori ma mango fare ma mango ede nggori ede wara ku toka kain curu na wara ku weha kain edi na wehan edi na sabua nasi pam weha kai hanu kani sabua nasi pam ndawi hanu kani ma ndawi <hesitation> sobung ka nasi nasi ede re nasi kari'i pari kari'i abu rau kasi ka ri'i pari de nggahi mu na hanu sia re sabun de aka <hesitation> aka hanuk sobun de sia de kari'i pari de na awak sobun sia re biasa <hesitation> sabu kain de aka hanu biasanya aka aka mangge aka fo'o na awa tantuk sabun sia re kari'i pari re nggori ede wehan neni wehana mpori weha na fare rau ka nggahi mu weha na Mpori na'e tuta rau ka ngahi mu lao weha kaina asa na nggori weha kain asan de laon aka <hesitation> aka fu'u haju peta peta kain oi felani petam kari'i kai oi felan ka peta peta na duam puru tolu mpuru nai rau ku ndawin sobun ka wati sawatipam da wara sobun de sia re na maru ka fu'u haju ku na maru ka fu'u hajuk sia re na weha ku kalo ra au ai kalo made ro'o mangge ro'o fo'o edek si ndawi kaina sobun ka sia ke au ro'o o'o rau ka au ro'o o'o ma tua ka aka nanga ra aka sori ka aka doro doro na'e aka doro to'i aka doro ese awa doro sara'a lon doro reni <hesitation> tampu'un aka doro ma do sampe doro ma da edek sia lao weha kaim sia sa hanu ka mpori mader fare mader ro'o haju made ka ndawi ra peta peta kain oi felan ngahi mu nggori petan de sanai ampo des to'i re <hesitation> dua nai kaina <hesitation> ainaina kadua kain ainain kadua kain ede weha wali na ngupa ra de ngupa ngupa ngaha ni ngupa ngaha ngupa noto noto slahon fare re nggori noto slahon fare kambocu taho lokon de nasi re kambocu taho loko kari'i rau reni kari'i ra nasi re kambocu tahon loko na laon aka hanu lao mbali na ni lao mbali ndawi ndawi hanu <hesitation> ainain ka dua kaina Ainain kadua kain ede ndawi ra wara ja ni watijap loan maru kai ainain ka tolu kaina weha ra ainain ka tolu kain re weha wai ngupa ra ngemol do ngemol da na ngemol do ngemol da na waca na pahu na aka oi fare waca na pahun ka tolo ndeu ndeu na na ndeu rau kari'i re aujam na hompa dambe ondo ku pori ndai ma hompa kone sia doho re na hompak wau nggori ede re nggori ndeun de <hesitation> weha walin hanu li peta peta peta kain oi fela na peta peta kain oi fela lin hari ainain ka tolu kaina ainain ka tolu kain sia re peta na nggori ede wara ku <hesitation> ainaina ka tolu kain ede re mai ra dou ma wa'a fana mai doum wa'a fana re fana na sia teta tetam siare ti boha na teta fana nggori fana nehe bale kain wadu nggori bale kain wadu de re ngahim bale kain haju nggori bale kain haju re ngahim bale kaina <hesitation> sanda nggori bale kain sanda re ngahina bale kain embe <hesitation> ede pani ti boha boha na aru jiki sia re alum aru jiki kari'i reni aujam ka ri'i ma <hesitation> ma ngupa ngahar ma ne'e ndawi uman dambe ndawi re kari'i uma na hari ka upa kaina na caru jan ndawin deni caru na lanca caru lanca na ndawin de Hari kalima kaina hari auka ngara ainain ka lima ainain ka ini kai na na ndadi ra na loa ra <hesitation> ainain ka duam pur nai kain ka tolu mpur nai kain waur loa maru kaim kari'i re loa maru kaina kari'i ede re kari'i siwek sia re kari'i siwe kum ndawi uma ndede aulim <hesitation> di dolu kain pede dolu sia doho ka tolu nggini upa nggini ku si sawatip sawatipam da dolu kain sia doho ma kari'i siwe ndede re na ndawik uman diru'u ana dohon di dolu kain re warajapa ka sobun ma kalai kani pala wauru ganggu mu hanu si ganggum kari'im kalai ganggum sawa ganggum karawo ganggumu au ma mori ka fu'u haju ni dambe kasi kone ade mu kari'i mone re kari'i mpanga li wa'u nggori kandede tahona ma siwe re nggahi mu ti ca'un ndawi uma rau na lao ngupa lip karombom kalai wali ni ede romos kari'i siwe ka ma palinga tenggo ipi dim karawi nggana ra ana dolu sia doho reni dolu ra kari'i siwe re dolu de hari kalimampuru kain ainain ka lima mpuru kaina ma tonter anan de ngara anan de ndai ke ede ra edak si pala ra ntadi ndai rau kuni tangara kaim ndaik anan deni anan de ngaran de la la wadu ku la wudu Labo la bu la hanu la bunek ngaran sabua ede la wadu la wudu labol bune ede pani de la wudu ede re na mone la wadu den mone la bune re na siwe sia re ede la wudu ede re na ngupa lik karombo na batu lik ama ama ringu wali re sia re la wudu re de dabae <noise> ngaran re kasi kone adem ma siwe re la <hesitation> la hanu ni la ede la wudu re laon de sanai dua nai waujar loa ngemo sia re loa tahon ngemo re ti dulan di uma rau la wudu re kalo la wadu re nggahi mu dim ka mate weki dim ka wadu weki pa la wadu re edepa sia re la wadu re loa taho ngemo re mbui jap morin labo inan deni labo doum tuan de ma siwe ede sih ma ndende mori bo doum tuan re mori bo doum tua na bantu kum doum tua rau kari'i siwe re dim ndawi sobu na ede ku lengae